Misy karazany maromaro koa frômazy fa lay tegna fantako alongany anh frômazy gouda, de izy anh <hesitation> mazagna be si <hesitation> raha oharina aminà frômazy jiaby, de i sirogny koà masimasina, de la vache qui rit anh la vache qui rit ndraiky izy somary malemilemy zaigny me- matramotramoka zaigny, de izy sady tsy mamy tsy masina.